Oyeapo vaera tembiu jaeko oyeapotavi oñevaeta kiapeko ñaiva porque kuape oime iru teta rupi jaeko oyapo reta tembiu otiniva mbae oyeiti vaera pupe jaera amitavi uajaeteye igarasa jare aceite uajaete oiti pupe jare mbaeti ti oi pupe agueyitavi omboyea iruva mbae reta ndie ipuere mbaera oyi kavi